Tinamee nandi ndee ujun ujun uun ujun ndava namee genda ndio mee yoo cua gian tian na mee gua guaha cuhu na mee combustible gejeni naan ndi ne coha ian guee ujun ndava ian na mee ujun nda tucu estado o ndioo país ian ian ñe ndi guahan naa mee ciencia namee ndioo na chi guu gugurado huihna guee ciencia navii ndioo na gachi vee ian ndo na naa mee nandi rencuaha ian te ndioo ndioo ventaja ian chi ndioo ndiso ian na yivɨ ñehen guu ujun io pasajero ne mee avión pasajero ndioo avión militar ian io juih na venteja jian